Due to our liberia civil war, some mor or had ley opportunity to leave liberia to seek refuge in other country neh man like me I was opportune to visit two other countries apart from my motherland liberia I went to ghana in ley ninety’s I also went to ivory coast yeah la some of ley countries I visited due to our liberia civil war.